प्रौद्योगिकि अर डिजिटल दुनिया से भेर निकल्लं अब भौत नामुमकिन चि। किले कि पलि यो पलि व्हे सकद छो। तबार स्वोचण चेंद छो, जेन भी डिजिटल वर्ल्ड बणे व्होलु। जेन भि डिजिटल दुनिया बणै व्होलि। जेन भी प्रौद्योगिकी बणे व्होलि। त अब ज्वो चि यूं से भेर निकल्लं भौत मुश्किल चि। किलेकि हम हमरा जीवन यापन की सबसे जरूरी चीज अब प्रौद्योगिकी और डिजिटल दुनिया व्हेगि।